In yam on nungho, na kuni, misa asabar who mis aba kan musu inyaka mom nungho misa mu dona bari the a misari, inya ka ke a ba wogh yamba, inya ka mom nunghe misa ri tebeh domasu, who munasum suya la, ko yen y ana gimi bali yeri, kuma mishe mudo naris a wawu na fogh gi, sa wawu na dasu sa wawu na kya bamu suyeri bini bah nyinbi mu su nyagh asum su gab wuru ba, sa wawu nak eh. Bikeh kuma na su nongh doma sum a migi koh yen nongh tulo mu yeri balli, boh kubrah paghe na su dussu mul ku su li gilli ku su pur who ya. Bikeh kuma na suya leh ba nyimbi bikeh mm ana su kene na su nongh a bandi boh su nonngh asum kyasum misa asabar mini se misa bah kam musu su fwa su yu. Boh suya yuwe suya yu who nungu a mi balisum. Boh su kyasum a bini wo nyi nbisum kina su liyasum who ya, su nuwasum, su nonkeh who ya, su moma nungasum su balasum dom oib gumu ya mi balli sum, ko yen na bele yegh ko yen nag imu ya yen na nyinbi gimi bora a pah mi nam sugeh balam na su yagh wuru su ya tabalu ku mele ni boh na wuni ya doboh kareh yogh a migi ku wuni ya balk un ba, ayar kya mi ba mburum ba, a yar ki ba mburum gabyo bay a mom nunghe zumza rib a te kare yo ma boh ya ken kene ba wuro nono zegeh, boh ya ken kene na aya pilli nzumo nono pene tebeh man tebeh a yete nyigli a mi bah nyimbi ba. Amma boh a nyigh a mi bah nyimbi inya wolwooloh wogh ya, in yap ag ko man, boh oya who shawara mu yin pagni na tugli yi, ni yiri nanuboh a gimini mu ya pagni shiri bah manahg fa amma boh a tughiyi bay a pagba tebeh yamba maleh bini ba ma boh ya paggi dom pib bih ya pag kareh yogh ya pagh ba, amma boh ya pagga. Boh nyimbo shagleh ko yo ma a shaglo a wawuna pageh, ku ma ya wawuna bagri lawun, yaka bagri la boh a yagh nyimbog ka tigo a wuro ku nino pagh giba, boh kare yogh yap aga bay a duruni. Inya ton gho nyimbam da passi wogh minambo yu tutu ni niinam, minan ma in yuwam tutu ni yogh sa wawu shagle gimi ya ken keene a mi zumza tebh zumza min ya ken kene ni mere who boh pag mmanana ba na luto na nina zummza ri na bikeh ya wolgya wun. Bikeh kuma a yang shagli ni man ya ken kene a mi zumza ba na ma ningyi kam ki kene ni minan turi tugliyi kun yuk un loppi muru aya nyumban gumu dona pagba yu kusu loppi muru ki yama yagh kunisum, ka na nyimbo amin boh na nyimbo kene <hesitation> yiri mal dimin yiri pag gumudo na yiri mal dimin yiri tu kumni yogh ni yamba ye? Yo ni yamba ye ba, yo su bagri dobasum ku si yagh wuru su tigh a wuru